جولا ګک یو ډېر هوښیار حیوان دی دی خپله ځاله د بدن څخه د تارو په مرسته جوړیی دا تار یې د خولې سه راوزي، چی ډېر نری، خو ډېر قوي یی داسی یو ځای پیدا کویی لکه ددیوال کونج او بیا له هلته د تارو څخه ځاله جوړوی وروسته په دی جال کی نوری حشری ښکار کیی دا جال یی هم دښکار دپاره یی او هم د اوسیدو دپاره کوشنی حیوان دی خو ډیر لوی مهارت لری